Tsy azoko fariparita aloha ty fomba famokara trompetra io feo fa ty haiko avao zany, tsiofy baka amy forininy aroy, tsiofy, le mamoaky feo vavany aloha atoy bevata biby iny.